Chí dikuan ni dakua ani nru veenri nru dinrii, yuanri ni kastóna na di'a ta di'a kaon ta nayo'o kushíon xhi nayó kixannri ta hokaon ta kao di'a chí na yo'o u na kao ta nayó kutiaon kana xhinrii, tanajan ta ni kutuanri na ta kao dia a ni kutuanri nujuan kuxhínri xatana na kuxhínri u jum,